युनाइटेड स्टेट्स हो देशां सोगळ्यां फामात जेवण म्हुणचें हॉट डॉग आषे जे मास भाजून एक पावं घातलोले अस्तां। आनी वळीं दुसऱ्या भषेचें कडी केले अस्तां।